<hesitation> Miala tsigny fô mbôla sefo vôvô mbôla tsy tegna zadraraha izy io tô <laughs> ke hialagna tsigny izy koà tsy nahafapo andre e. Fô raha nivolagninandre zegny ndreky aleneh, resineh antagnandroy zegny fo, amboarineh izy ty amin'ny magnaraka indre mandeha ty andro hafa efa tsaratsara ny zegny eky ny misy ato fô tegna azafady izy koa tsy nahafapo andre edy service namiane.